Los tanquis d'ossígenu que tamién los mientan celindrus d'ossígenu sonin calambucus a pressión que guardan ossígenu reprimíu o líquiu i sonin mu nombraus i gastaus ena melecina, craru, quandu hazi falta ossígenu. Tamién se gastan ena endustria pa cuertis i ensoldaúras i, craru, pal buceu, pa ruqueal embaxu l'augua pos te hazi falta ossígenu si no quieris dal de comel alos pecis, pos tu vedrás!